Inzi ndaya, inzi ndayanza murugo chosi cha hango, ndayanza eng’ombe, imbili, engoko, imbwa, mabada vindu hivi vyosi ndio ndavituga eng’ombe vulahi vwe eng’ombe ikuhetsa mavele kandi saa yino enyela kukusya, nonyi, noli nende shida, nonyola yakwa zisendi, nodzia kumala katunga lideni, iyoli malyo. Ne nekuturusia mabele, vandu vedza kula awuwo mabele asubuhi kandi amukolova nonyola tsisendi tsya kurumirako naye hano notsya kukulanya. Ligondi nalyo khandi onyela kuvaa nelikandi ulala, lijaga kwivulana, livulana kandi onyela kunyola wakatutsia. Kandi wakakutsa kandi wakainamo eng’ombe, kho likandi lili nende maana sana oo, onyela kunyolamo amakondi menji nodzia kulamo eng’ombe endala. Tsingoko tsiteta mavuyu charulanga vipi, vipinywi, onyela kuliako engoko ne wenya onyela khokusia, khukulitsako mundu, nivakwa mabele tsisendi, nora muya, imbwa nayo ekhonyanga kukulinda hango, mundu ava najenda vudika, nesava, notilaesyova, nanyola mundu ave, omwivi ave niyedzre kwiva no imbwa nekhukonya nimwirusiana mwivi yo. Libaya nalyo, nelikukonyanga kuhenga machungu, machungu kedza minju kata yinzuka, yinzuka kandi libaga iyamanya kwira yinjuka, yinjuka lwa yidzanga vutswa na libaga ligigubaga na masanda, ne yinzuka, yinzuka ikhutsa. Mabada nako khandi kafwana dzya sye ingokho. Kalarera mavuyu kakhalera mavuyu ni kahalula avana, viminywi vinyinji khandi anyela khukusia vandu. Onyela kuliaku, no odzilila dza khandi khuruka nova nako amenji. Vandu vanyela khwitsakho kulola singane ni show bora kave kakomela vulahi vwene. Na vindu vyenevyo vyosi vi nende efaida khuinze chigaraa vimbeza zisendi khandi vigiraa hango alolekha mundu yamenya mundu mulahi mwene kho tsimboka. Tsinyama tsienteso ne zindeyi dzyosi, tsivulako tsinyama dzya ndasura nende ya ndayanza, dzyosi netsinda.